Ekwen ekwente tambi ke ai iruwari inyingi ke ekwen i pripri ye ani a i beba i toru' ke kiri lama a beba bebe piki mangi an bio som ba i bioku ma poki treme be i mangi ye bio tomi ekwen ari bio so ani bra me yeri a piki ke i duno anga mangi som som wa because en ekwen ye i nimiya i som te <hesitation> a pe ke i ba-r be ye ani a piki a mie sme anga a piki ikia so-a ikia so yeri elem so ikia ibelea-a, a piki i be ba ikia ani wari fama-i. A nie ani inyingi always saki mangba a ke wan bare ye. Ari i be ba ikia wari famari, ikia, no be say i keni, tomi na tebia, i tomi na te ba, kuma ani ikia bote bo wari bio legi ba, o legi ba o bee belema nwenii, bee me te o belema ye me so i ebia yaabo ani oke piki belema ani miete yeri a ikia so-a. Ene me baate kininyanatamuno bo be i dumo ma ene me baate i biobele me na ina a i daai ma ke iboro paka te-me a mu te i-olu a dear ma deri fama te be be a bo wari so te, aworni nai na. So ma me ani yeri so i awoma isaku mangba i awoma ba eyi, ma me ani saki mangba lawoma ba eyi, ma me ani sak gba a ke ekwen i awoma piri ye, ikia.

Ani ere bi a bi ba menise sme bo sme bo nimi menise <hesitation> mu bu ke siia bo sua mie me go-go-e ibia, ye saki memgba go-go-e wa nimi ke wana miea ma mie, <hesitation> i-awome ke diri dawo wari me frima-e bebe piki miea ma bo duka en na pri because i mu te-e be an ju me bio en dawo bui ai bai wer, en mu te te dawo te oki bai bei bin wer, en mute mu bu ke mu ani ogbo, gbo, gbo te en ye-a bo ogbo, gbo, gbo me bu su ma, o gbo, gbo, gbo pakam diri dawo wari me bi, i mu te mu bu ke an ai ma bu su bebe ani fa ke-i priba, fa ani mie ke-i priba, i mu te mu bi be- lema ani go te diri dawo wari mu e bebe ani piki fa ke iprèba, ani <hesitation> i fa ma ba; kuma i mu te ye me ke <hesitation> i da ama be bo me, o da-a ma bei saki iyeri o'poki, o piki kuma i-ereba men so ani bio i oki bia bu ye- ofori, an ju me bo i mu te i oki bia me gberie ofori; ye sak-mgba go-go-e wa wana woma bei diki <hesitation> i-awome i mie mua bei me i go te muari ye nimi, i yesi ma go te muaririe nimi, i mu te mu'te mu a'naganga papa bra ke mu te i be; ja-pu i mua ere gbe Mbo bra. mbo diki ba te mbo emi ibai oki ngura ngwa mu te teke mbo pri ba ja saki o piki. en muba te-i o piki ani olo siin-ba. inigba olo te o piki te ke ba. te ke te en piki bro paka ba. an bra me ani a bi barei meni so wa sak-gba go-go-e wana bu ke an bra me bo kro ma so that wa mie ye go-go-e ere ba menise an ba ibi o kowo te ke wani wari be na. wana siri ne na priba but i okon ye-a bebe. ereba menise fa bu ani wa sme be-e. ye-wa moku me tomkri me te moku wa anga bei me. ye sangba go-go-e wa minai ma ke bio kroma te ani wana duka menji so that wa bra wana bu ke mu bra lala sin bu su bia. wana awoma wa ena kon ba dumo shei dumo so miete wana-woma bo inete ana dumo ma. nna dumo na ani wana awoma so kin ba-a dumo because okon dumo wai bio ani-awoma te wai bio ine bne awoma so dawa oki bai me ye ye sat gba go-go-e wani ma kon be dumo me ibi dumo sor te ke wa-na-woma pri te ba eh paka bo kma en bei bai iyea me tuo me bo me ani a diki diki pakam bo ye. bio be ani a diki diki pakam bo ye or bio be ani o diki diki pakam bo ye. to mi men okon me ke omna bei te boma. me na tokni me na sme te ke da-be pri ani a duko bai-re